Ty fomba fanangona biby lavahiry hany koa lafa avy ty asotry: ndrozy manko mipetraky anaty hazo any. Mandavaky hazo zany ndrozy le anaty hazo ao ndrozy mipetraky. Le tateriny amizay hazo rey- raha hany rey tateriny, tanteriny amy vava, na tanteriny amy tana, la ampiliriny anaty hazo ipetrahany iny ao. La ao avao i mamorovory azy, lafa maro amizay i, ao avao i mihinankany fa tsy raha miboaboaky.